एक टपकता नाल ते ठीक करण ते सब सी पेली पानी की सपलाई बंद कर द्या.फिर नौल का हेंडल ते खोलिक वेते हटावा नाल का भीतर वासर की जंच करा अगर खराब हो तब बदली देवा.नाल ते वापस लगवा और पानी की सपलाई चालू करा। अगर फिर भी दिक्क्त आवोनी तब पेशावर ते बुलावा।